Negara iye negara e defa nengka sedding ujokkai negara- negara-negara tega jaji ku bangsa lokaq mabbicara <noise> rencana engka meto aga rencanakuq iyanaritu negara arab saudi afaqna lokaq menreq haji